Uzəng, mparəm, shatɗing, nna̱ɗing, tukun, kpa̱ɗing, fangshat, nnəna̱n, fangzəngtəng, ugba̱pchi, ugba̱pchi azəng, gba̱pchi aparəmm, gba̱pchi ashatɗing, gba̱pchi anna̱ɗing, gba̱pchi atukun. gba̱pchi akpa̱ɗing, gba̱pchi afangshat, gba̱pchi annəna̱n, gba̱pchi afangzəng, ìsəm parəm, ìsəm parem azəng, ìsəm parəm apar, ìsəm parəm ashatɗing, ìsəm parəm ana̱ɗing, ìsəm parəm atukun, ìsəm parəm akpa̱ɗing, ìsəm parəm afangshat, ìsəm parəm nnənna̱, ìsəm parəm afangzəngtəng, ìsəm ishatɗing, ìsəm shatɗing azəng, ìsəm shatɗing parəm, ìsəm shatɗing ana̱ɗing, ìsəm shatɗing atukun, ìsəm shatɗing kpa̱ɗing, ìsəm shatɗing afegostat, ìsəm shatɗing anənna̱, ìsəm shatɗing afangzənta̱ng, ìnnəɗing, ìsəm ìnnəɗing azəng, ìsəm aparəm, ìsəm nəɗing ashatɗing, ìsəm nəɗing anəɗing, ìsəm nəɗing atukun, ìsəm nəɗing akpa̱ɗing, ìsəm nəɗing afangshat, ìsəm afangzəngtəng, ìsəm tukun, ìsəm tukun azəng, ìsəm apar, ìsəm tukun ashat, ìsəm tukun atukun, ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìsəm tukun afangshat, ìsəm tukun anənna̱, ìsəm tukun afangzəngtəng, ìsəm kpa̱ɗing, ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìsəm kpa̱ɗing apar, ìsəm kpa̱ɗing ashat, ìsəmɗing anənna, ìsəm atukun, Səm kpa̱ɗing akpa̱ɗing, səm kpa̱ɗing afangshat, səm kpa̱ɗing annəna̱, səm kpa̱ɗing afangzəngtəng, səm fangshat, səm fangshat azəng, səm fangshat apar, səm fangshat ashat, səm fangshat annəɗing, səm fangshat atukun, səm fangshat akpa̱ɗing, səm fangshat annəna̱, səm fangshat afangzəngtəng, səm nnəna̱, səm nnəna azəng, səm nnəna apar, səm nnəna ashat, səm nnəna̱ anəɗing, səm nnəna atukun, səm nnəna akpa̱ɗing, səm nnəna afangshat, səm nnəna nnəna, səm nnəna afangzəngtəng, səm fangzəngtəng, səm fangzəngtəng azəng, səm fangzəngtəng apar, səm fangzəngtəng ashat, səm fangzəngtəng annəɗing, səm fangzəngtəng atukun, səm fangzəngtəng akpa̱ɗing, səm fangzəngtəng afangshat, səm fangzəngtəng annəna̱, səm fangzəngtəng afangzəngtəng, ìgbá̱l, ìgbá̱l ka̱ uzəng, ìgbá̱l ka̱ upar, ìgbá̱l ká̱ ushat, ìgbá̱l ka̱ unnəɗing, ìgbá̱l ka̱ utukun, ìgbá̱l ká̱ kpa̱ɗing, ìgbá̱l ká̱ ufangshat, ìgbá̱l ka̱ unnəna̱, ìgbá̱l ka̱ ufangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi azəng, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi apar, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi ashat, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi atukun, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi kpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi afangshat, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi anna̱nə, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi afangzəntəng, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi ìsəm parəm, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi ìsəm azəng, ìgbá̱l ka̱ ugba̱pchi ìsəm apar, ̱ Ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm parəm afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing ashaɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing ashaɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing anənɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing annəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun aza̱ng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun ashatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun annəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun annəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm tukun afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing Ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat ashatɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat anənna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangshat afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ shat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ anəɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm nnəna̱ afangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng azəng, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng apar, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ashat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng anəding, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng atukun, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng akpa̱ɗing, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng afangshat, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng ana̱nnə, ìgbá̱l ka̱ ìsəm fangzəngtəng afangzəngtəng, ìgbá̱l pa̱ parəm, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ zəng, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ upar, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ shat, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ unəɗing, ìgbá̱l pa̱ parəm ka̱ utukun, ìgbá̱l pa̱ parəm, Ka̱ kpa̱ɗing, ìgba̱l ka̱ parəm ka̱ fangshat, ìgbá̱l ka̱ uparəm ka̱ nənna̱, ìgba̱l ka̱ parəm ku fangzəngtəng, ìgba̱l ̱pa̱ parəm ka̱ ugba̱pchi, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi uzəng, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi apar, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi ashat, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi atukun, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi a nənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm gba̱pchi afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm a par, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm parəm afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing apar, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing anənɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm shatɗing afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ səm shatɗing a fangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing apar, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ki səm nəɗing anəɗing, Ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing "at" afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nnəɗing afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm ntukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun apar, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun anənɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun annəna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm tukun afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing aparəm, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing ashatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm kpa̱ɗing afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat aparəm, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat ashatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat manəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ashatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ akpa̱ɗing, ìgba̱k pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anŋna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangzəngtəng,. Ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm fangshat afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ashatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ akpa̱ɗing, ìgba̱k pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anŋna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ azəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ ashat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ anənna̱, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm nənna̱ afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng zəng, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng apar, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng shatɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng nəɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng atukun, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng akpa̱ɗing, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng afangshat, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng anna̱nə, ìgba̱l pa̱ parəm ka̱ ìsəm afangzəngtəng afangzəngtəng, ìgba̱l pa̱ ìshatɗing,